كي تحوس تعتذر من كانش واحد تعود ظلمتو ولا <hesitation> ولا راك مدوس معاه ولا، لازم تلاقا معاه شخصيا، <hesitation> وتقابله شخصيا ما معاكم حتى واحد، باه مايعودش كاين فيه هذاك الاحراج. وت-تحكيلو وش كنت تسخيب، وتعتذر منو، و علاه درت هذيك <hesitation> القلطة، و تطلب السماح منو.